انا من محبي القراة ونحب قوي نقرا الكتب تقريبا ف كل عام ممكن نقرا عشرين كتاب. في الفترة الأخيرة قل عدد الكتب لانه انشغلت اكتر بالدراسة. اييه ممكن نكون عدد الكتب اللي قريتها في حياتي من مختلف المجالات يعني ممكن نقول خمسة وسبعين كتاب او مثلا ستة وسبعين يعني في حدود السبعينات يعني من خمسة وسبعين لستى وسبعين.